<laughs> Agnahy e <hesitation> aleky miagnatry mihira rô satria o <hesitation> za mônko mbô te ho tsara feo e amy- zaho mahita olo matetiky olo kaofa miagnatry mihira ôhatra miditry chorale reo karaha presque tsaratsara feo dahôlo zare de amizay mbô tsy megnamegnatra antegna mihira.